Eo m'ammento cando fio minore, cand'andaimus a su mare, andare a su mare fit pro nois una festa curiosa <hesitation> proite, primu 'e tottu babbu fit unu pastore, quindi aiat pagu tampus liberu de istare igue a nos gighere intro 'e chida, comente podimus andare como. Quindi ite faghiamus, su sapadu e sa dominiga bi fit su rituale de su de su mare, nois cando fimus minores de custa cosa fimus no felices <hesitation> pius, e proite, ca prima 'e totu <hesitation> m'ammento sempre chi 'enian totu meda sos parentes, aimus, namus una cugina chi si narat Rosita chi s'acceraiat e naraiat, prontos semus a andare a su mare, e nois naraimus, emmo, curre e preparadi chi semus guasi prontos, però b'aiat unu problema, su problema fit mamma Paulina, proite, ca mischina mamma sinde deviat pesare a sas chimbe 'e su manzanu, ca como a su mare o andamus in su baretto chi b'est un s'ispiaggia oppuru, ite faghiamus, leaimus <hesitation> invece mamma a sas chimbe 'e su manzanu sinde deviat pesare, infatti eo appena minde pesaio, intendio su profumu de sas melinzanas, de sa bangia, de sa turta 'e brozu, de totu custas cosas bonas, e m'ammento chi mamma fit, ohi timo propriou chi 'enzat custu sapadu e sa dominiga ca so tribulada Però non fit solu mamma gasi, fit puru babbu, proite, babbu unu pastore, chi aiat pagu tempus liberu, annudda nd'aiat quindi pro poder gighere sas fizas faghiat unu sacrifiziu mannu mannu mannu proite, sinde pesaiat a sas battor de su manzanu in modu de partire chito, quindi bi fit sa mamma costume non si nde poniat <hesitation> però deviat garrigare, devian totu garrigare sa macchina, de custu pagu, de custa paga cosa chi preparaimus, a unu zertu, però eo m'ammento sempre chi cando fimus prontos passaian totu in domo in carrera mia, ca istaimus puru accurzu, bi fit Lillinu, bi fit Rosita, bi fit Agnese, chi 'enian totu cun nois, e m'ammento sempre cando arriviamus in <hesitation> s'ispiaggia però, eo m'ammento chi no apo idu mai a babbu meu intro su mare, infatti no ischian mancu nadare, m'ammento però chi aian custas borsas frigo gigantes, mi las ammento <laughs> sempre chi b'istaiat unu muntone de cosa in custa borsa frigo, b'istaiat totu, de totu, fit unu <hesitation> unu puttu, <hesitation> e m'ammento sa cosa finale fit sa sindria, custa sindria enorme, però non totu, no est chi totu 'attian, chie 'attiat su primu, chie 'attiat su segundu, no, totu 'attian su primu, 'attian su segundu, quindi b'aiat una dispensa <laughs> in s'ispiaggia Un'attera curiosidade fit chi in ispiaggia b'aiat paghissima zente, non b'aiat costruziones, su mare aiat unu colore cristallinu, fit una cosa fantastica, quindi ite capitaiat, capitaiat chi nois istaimus sempre gioghende, però b'aiat un atteru problema, non fit semplice sa cosa, ca quasi non podiamus intrare in <hesitation> puru a ponnes sos pes in abba chi nos naraian, totu a gridos, bessi s'abba est alta, 'essinde, as mandigadu, posca 'e battor oras, e insomma, unu disastru, <noise> però m'ammento puru chi 'idiamus pagu sas figuras de <hesitation> de sos omines ca, istaian sas feminas totu settidas a una parte fattende, e sos omines b'aiat un'ispessia de bar, namuli bar, de baretto, e ch'istaian sempre igue. A tardu los bidiamus arrivare unu pagu, insomma, calchi bicchierinu 'e troppu bi fit, cumpresu, però fimus troppu cuntentos. Poi però <hesitation> babbu deviat torrare a murghere, deviat controllare sa campagna, quindi rientraimus, però rientraimus totu umpare, però non rientraimus subitu a domo, assolutamente, no no no no, passaimus in sa Filasca, sa Filasca b'aiat una funtana bella, e b'aiat solu una funtana, ca tando aimus paghissimas cosas, esigenzias, quindi torraimus a leare sa roba chi bi fit restada, chi fit meda E quindi torraimus a <hesitation> a apparizzare e torraimus a mandigare, e quindi ite faghiamus, mandigaimus e poi ite faghiamus, torra, babbu nois, cun babbu, cun Rosita, e cun Nina passaimus in su Pubulare, chi fit sa su nome 'e sa campagna nostra, controllaiat su bestiamine e poi torraimus a domo, però fimus totu meda meda cuntentos, tranne mamma mia Paulina chi fit unu pagu istracchitta, ca sa chi aiat fatigadu pius fit issa, e comunque fin cuddas <hesitation> dies bellissimas. Tando cando aio bindighi seigh'annos ap'appidu sa fortuna de incontrare su guru Pierluigi Mazza, chi una die mi neit, Giovanna lu faghimus su yoga, <hesitation> nesi it'est custu yoga, <hesitation> e va bene, però eo so una tipa, meda, mi piaghet a proare totu, e quindi apo <hesitation> va bè, faghimus custu puru, una die neit, bè posca de su yoga devimus amare puru sa natura, s'ambiente e quindi andamus totu umpare a Limbara <noise> ed eo preguntesi a Pierluigi, Pie- <hesitation> naturalmente a pè deviamus andare e però, eo fio abituada a andare, e quindi no aio problemas, apo preguntadu, Pierluigi comente nos devimus bestire, e isse neit, carzones curzos e zatterones, <laughs> va bè, eo pius macca 'e isse partemus a pè a Limbari, però sos zatterones non fin propriu comodos però fin'a Limbara semus andados bene Poi isse neit, bè daghi semus <hesitation> abbastanzia <hesitation> andamus a nos faghere una bella, un'attera gita, tucchemus, in custas frascas, a unu zertu puntu 'idio sas ancas cominzaian a essere totu raffiadas, totu piena de <hesitation> a unu zertu puntu rientresi, rientremus a <hesitation> a sa a sa pineta Vallicciola igue a bustare, m'abbaidesi sas ancas e pario Gesù Cristu in rughe, cioè una cosa 'e non crere, fio tota sanguinante, e tando <hesitation> insomma, a furia 'e battaza rientresi a <hesitation> a sa 'odale una funtana chi b'aiat in Limbara, b'est s'abba 'ona, frisca bona, cristallina e genuina e che ponzesi sas ancas in sa funtana, cominzesi a gridos, ca <laughs> fio tota piena 'e raffias quindi cun s'abba fritta est istadu unu turmentu, quindi rientremus, però torra rientremus, ah poi devo narrer puru un'attera cosa, in Vallicciola fit, ite ti poto narrer, una cosa 'e non crere, tando sa terra fit meda piena de zente, quindi fit 'idias tota sa zente, sempre cun cuddos frigoriferos, pienos de roba, prontos a, istaimus in custa pineta tot'umpare, tando chie cantaiat, chie sonaiat, chie ballaiat, e sopratutto b'aiat, fit una comunidade puru si non los connoschiamus, ed eo m'ammento sempre una cosa chi mi colpiat Chi 'onzunu de nois aiat sas bustas de sa mondezza, quindi innanti 'e nocche andare controllaimus totu chi sa mondezza totu, quindi sa pineta la lassaimus chi fit non pulida, de pius, fit cristallina, a differenzia de como cando nocch'andamus dai sos logos, devimus nois raccogliere sa mondezza 'e sos atteros ca purtroppo non semus semus inziviles. Tando, cando fio in s'iscola elementare, pro me est'istada purtroppo una tragedia, est'istadu unu ricordo pessimu, sa mastra mia, chi non la ritenzo tale si naraiat Maria Pinna <noise> non mi podiat biere, infatti fio eo fio minoredda e micche poniat <hesitation> addaisegus de su bancu in modu de no <hesitation> de no de no bier bene, qui de mi creare a problemas, in pius alzaiat sas manos, quindi cando no andaio 'ene mi leaiat a ciaffos, tranquillamente, tando cando nos poniat in fila ite nos faghiat, cando nos poniamus in fila eo fio sempre s'ultima, ca <laughs> e sas chi piaghian a issa fin sempre addainanti, una die mi faeddeit a sa lavagna, e mi neit <hesitation> nome e cognome cun a <hesitation> sos ojos de <hesitation> nome e cognome, eo talmente fio <hesitation> violentada verbalmente Chi non resessio a mind'ammentare chie fio, e tando <hesitation> cominzeit a gridos, mi deit unu ciaffu, però sigomente non cherio subire dai custa macca, ite fattesi, leesi e micche fuesi, mi eo fio velocissima quindi micche fuesi, aberzesi su portone e resessesi a arrivare, arrivire a domo ca istaio accurzu a s'iscola elementare. Mamma daghi m'ideit neit, ite che faghes tue, fio in quarta elementare, issa ite che faghes tue inoghe, ed eo li nesi, sa <hesitation> mastra m'at mazzadu ed eo micche sò fuida, mamma mi leeit sa manu e a s'iscutta arriveit sa <hesitation> posca 'e unu minutu arriveit sa bidella, e mi neit, est est fuida fiza tua est fu- fuida, però sa bidella, sa bidella li neit a mamma, e at fattu 'ene, beni Paulina tue, e <hesitation> quindi andesi, mamma andemus, e mamma li neit, si eo restesi istupida 'e sa frase de mamma, ca mamma no est sa tipa chi naraiat, as rascione tue, mai lu naraiat, però custa orta li neit, non ti torres a permittere de de mazzare a <hesitation> fiza mia ca eo ti dennunzio, beh est eo cun so arrivida a sas medias chi fio cunvinta chi fio tonta, chi fio istupida, chi non rajonaio, chi no ischio faeddare, quindi da, poi so diventada, apo fattu tantos corsos chi m'an aggiuadu medissimu, pro cumprendere chi <hesitation> sun sos percorsos, cioè prima de faghere s'insegnante deves aere una preparazione affettiva e culturale.